Ɗun duu, hono ɗee kaaƴe duu e hono muuɗun. Alanɗinan ñaandu maaɗa kaa tafo. Caggal muuɗun, ko ŋarrortoɗaa, lanɗinoroɗaa kaake muuɗun. <hesitation> E faamu an min ka, sabi ɗun huunde ɓooyoore e tiiɗnde wadde. <hesitation> Ɗee kulle ana haani taweede bannge maa.